Ke ʻike wau i ka lila ʻaʻohe mea e launa me iaʻu aka koʻu manaʻo he pila ia no ka mea ʻike wau paʻani kekahi mau kanaka i kela pila aʻiʻole aia ia ma na wahi e ʻai na wahi nani nona kanaka e lohe ai.